Albatta dinsiz ham axloqiy yashash mumkin. Lekin buning oxiri uzoq muddatga bormaydi deb o’ylayman. Albatta inson biror narsaga ishongan holda, malum bir qoidalar bo’yicha yashashi lozim. Inson o’zi yaratgan qoidani albatta bir kun buzadi.